Aku hang ata ngoeng daku hang tradisional manggarai ata ngoeng daku itu hang rebok ngasangn cara panden rebok hitu laku ga <hesitation> hia ngaceng pake dea'agu ngaceng pake latung caran laku panden rebok hitu ga tuk laku latung agu agu dea hitu bo eme poli laku tuk cero cero laku latung agu dea hitu ngaceng kole rebok hitu ngaceng campur agu agu kopi.